Ule ana uthambi ndi kulonga kuti iye ndi munthu ana uthambi kakamwe, asacita pinthu piyakunama ninga kunyengeza andzace na pinthu pinangopingango.

Dhuku kwa antu a cisena ndi cinthu comwe cisamangwa munsolo na azimayi na acikazi basi wokha.